أكيد نبغي نعيش بلا فجر لإن العيشة من غير كرامة حاجة- حاجة مش -مش سمحة ،وكل حاجة مش بالجودة بيها، أهم شيء الواحد يكون عنده كرامة، ويعيش بلا فجر، ويعيش حياته <hesitation> كويسة ،ويشوف هو يريد إيش <hesitation> ويجدر ياكل، يجدر يشرب، هيك يفضل <hesitation> هيموت من الفجر فالعيشة بلا فجر خير.